komiði sæl og verið velkomin í

níu sýrlenskar og írakskar fjölskyldur eru nú komnar til landsins og hefja nýtt líf á Austfjörðum og Vestfjörðum fyrir helgi lenti flugvél á Ísafirði rétt fyrir hádegi um borð voru þrjár fjölskyldur fjórtán manneskjur sem þurftu að flýja heimili sín í Sýrlandi út af stríðinu þar fólkið hefur undanfarið búið í Jórdaníu í lélegu húsnæði og verið án ríkisfangs að hafa ríkisfang þýðir að vera löglega skráður inn í eitthvert land og það veitir fólki ákveðin réttindi innan þess og dætur þeirra voru þreytt eftir ferðalagið en segjast vera ánægð með að vera komin til Íslands og þakka Íslendingum fyrir hlýjar móttökur tekið var á móti fólkinu á Ísafirði með viðhöfn áður en það hélt til nýrra heimila sinna

á Flateyri seinna lenti sjö manna íröksk fjölskylda á Egilsstöðum en hún sest að á Reyðarfirði þangað kom líka íröksk fjölskylda fyrir rúmum tveimur vikum og tvær aðrar fjölskyldur til Norðfjarðar ég hlakkaði til að komast til lands þar sem ég væri örugg en nú er ég spenntari að sjá snjó í fyrsta skipti ég er mjög mjög glöð að vera komin hingað og ég er mjög spennt að skoða snjóinn börnin voru spennt þegar þau stigu út úr flugvélinni þau höfðu aldrei áður séð snjókomu nú er allur hópurinn sem stjórnvöld buðu frá Írak og Sýrlandi komin til landsins en það voru samtals fjörutíu og tvær manneskjur tíu til viðbótar koma svo frá Úganda síðar í mánuðinum vegna tæknilegra vandamála hefur þurft að fresta samræmdum prófum

í grunnskólum í tvígang undanfarið á miðvikudaginn í síðustu viku voru nokkrir nemendur í níunda bekk sem áttu í vandræðum með að klára samræmt próf í íslensku um fjögur þúsund nemendur áttu að taka prófið en þeir þurfa líklegast að taka prófið aftur á næstunni prófið er tekið á vefnum og netþjónn réði ekki við álagið á föstudaginn þurfti svo aftur að fresta samræmdu prófi þá í ensku vegna sama vandamáls samkvæmt

Menntamálastofnun sem sér um gæði skólastarfs á Íslandi verður skoðað með skólunum hvort þeir nemendur sem þó náðu að ljúka prófinu hafi verið undir of miklu álagi og hvort það sé sanngjarnt að allir taki sama próf aftur skordýrum víða um heim fækkar mjög mikið og það getur haft mikil áhrif á lífríki jarðar um það bil átta komma sjö milljónir dýrategunda það er samt erfitt að segja til um það nákvæmlega því það er sífellt verið að finna nýjar tegundir og sumar þeirra eru í hættu á að deyja út næstum milljón af öllum þessum tegundum eru skordýr þau búa um allan heim þrífast við ótrúlega fjölbreytilegar aðstæður og hafa gert það í mörg hundruð milljón ár margt sem maðurinn gerir er ekki gott fyrir skordýr til dæmis að búa til ræktarland og að eitra með skordýraeitri það getur eyðilagt búsvæði skordýra en þau þurfa fjölbreyttan gróður til að lifa víða um heim eru samt óspillt svæði þar sem

eru í jafnvægi nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að í Danmörku og Þýskalandi hefur

sem geta flogið fækkað hratt fækkun skordýra hefur áhrif á okkur mennina því án þeirra er erfiðara að rækta matinn sem við borðum til dæmis er næstum ekki hægt að rækta ávexti án skordýra vísindamenn við háskóla telja að fækkunin geti tengst loftslagsbreytingum lofttegundir eins og koltvísýringur í andrúmsloftinu hafa áhrif á plöntur fljúgandi bíll var meðal þeirra farartækja sem voru kynnt á alþjóðlegu bílasýningunni í Genf í Sviss á dögunum þetta er í átttugasta og áttunda sinn sem sýningin er haldin en margar tækninýjungar hafa verið kynntar á henni í fyrsta sinn í ár voru rafbílar áberandi en mesta athygli vakti samt fljúgandi bíll sá fyrsti sem er bæði hægt að keyra og fljúga bíllinn er á þremur hjólum og er með eins og þyrla PAL fimm fyrirtækið sem framleiðir bílana segir að bíllinn komist á allt að hundrað og sextíu kílómetra hraða niðri á jörðu og aðeins hraðar í lofti bíllinn fer samt ekki á markað fyrr en undir lok næsta árs og það verða bara framleidd

níutíu eintök börn og fullorðnir með kepptu á Íslandsmeistaramóti Sleðahundaklúbbs Íslands um helgina um sextíu hundar voru á ísi lögðu Mývatni og jafnmargir eigendur og umsjónarmenn veðrið lék við keppendur og aðstæður á ísnum voru mjög góðar á kosið og gaman að vera hérna saman yndislegt það er ekki keppt í neinum aldursflokkum og bæði börn og fullorðnir sjá um að stýra hundunum af mikilli list átt þú hundinn

átt þú þinn eigin keppnishund já er ekkert erfitt að stjórna hundum í svona keppni nei hvað þarftu að gera maður þarf bara að hvetja nú styttist í að konur megi í fyrsta sinn setjast undir

stýri í Sádi Arabíu því að í júní ganga í gildi lög sem leyfa konum að keyra bíla ökukennarar þar í landi hafa því nóg að gera þessa dagana í Sádi Arabíu hafa verið í gildi lög sem banna konum ýmislegt til dæmis að keyra bíl á síðasta ári að konungur landsins ákvað að lögunum yrði breytt þannig að konur í landinu mættu taka bílpróf það þykir líklegt að lagabreytingin sé hugmynd

sonar og arftaka

konungs hann hefur lagt áherslu á að færa lög og reglur landsins nær nútímanum meðal annars með því að leyfa konum

eru sammála um að margt verði einfaldara þegar fleiri á heimilinu mega keyra á milli staða hjá manni sínum hún vill geta sótt börnin sín sjálf og skutlað þeim á milli staða geta keyrt sjálf til vinnu og farið akandi í frí ef hún vill

tekur undir að það einfaldi margt því að núna séu bæði mamma hans og þrjár systur hver með sinn bílstjórann til að koma sér á milli staða landsliðsmaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson leikmaður fótboltaliðsins Everton í ensku úrvalsdeildinni meiddist á hné í leik það er ekki vitað hvort

slitnuðu en hnéð var mjög bólgið eftir leikinn Gylfi lék allan leikinn með Everton á laugardag en á tuttugustu og þriðju mínútu virtist sem hann hafi stigið skakkt til jarðar hann fékk aðhlynningu á vellinum en hélt

síðan áfram og kláraði leikinn nú eru þrír mánuðir þar til Ísland mætir Argentínu í fyrsta leik á h m í Rússlandi og ef meiðsli Gylfa eru alvarleg er ljóst að Ísland gæti þurft að spila án eins besta leikmanns liðsins hann fór í ítarlega skoðun hjá sérfræðingi í gær sem á að leiða í ljós hversu lengi Gylfi verður frá keppni tólf

á möguleika á að verða yngsti stórmeistari

Vignir Vatnar Stefánsson fimmtán ára er efnilegasti skákmaður Íslands hann mætti

og gæti orðið yngsti stórmeistari

miklu betri ég er bara tefla til gamans

eftir harða á mánudaginn var blásið til uppskeruhátíðar í lestrarátaki Ævars vísindamanns á undanförnum vikum og mánuðum hafa nemendur í grunnskólum landsins og íslenskir krakkar sem búa í útlöndum keppst við að lesa bækur og skila

inn í skólabókasöfnin sín forseti Íslands Guðni t h Jóhannesson dró út nöfn fimm lestrarhesta við hátíðlega athöfn á lokahófinu þeir heppnu verða gerðir að persónum í æsispennandi

Ævars Þórs Benediktssonar sem kemur út í maí alls voru lesnar fimmtíu og þrjú þúsund bækur í átakinu að þessu sinni átakið var hið fjórða í röðinni og hafa rúmlega tvö hundruð og þrjátíu þúsund bækur verið lesnar í því frá

upphafi hvað last þú margar bækur já mér finnst bara miklu skemmtilegra

sjö dularfullar holur eða gígar hafa fundist á hafsbotni í Eyjafirði skammt frá Dalvík þær hafa hugsanlega orðið til af mannavöldum holurnar og fleiri fyrirbæri á hafsbotni eru óleystar gátur sem ÍSOR Íslenskar orkurannsóknir hafa kortlagt

kortleggja holur eins og fyrir utan Dalvík sem raða sér upp þar sex sjö holur og við höfum ekki fundið neinar skýrar ástæður fyrir þeim hvort

höllumst helst að því að það sé vegna djúpsprengja frá stríðsárunum á botni Eyjafjarðar hafa fundist ýmis konar fyrirbæri og gígar sem eru langt frá þar eru líka mjög langir og djúpir skurðir eða sprungur norðaustur af landinu og

strýtulaga fyrirbæri í fjörðum víðs vegar við landið það eru eins konar spjót sem koma upp úr jörðinni en það gætu verið hverastrýtur hverastrýtur eru sem spúa heitum steinefnaríkum jarðhitavökva út í kaldan sjóinn og mynda einskonar spjót

kvikmyndahátíðinni um helgina Árni Þór er yngsti handhafi

frá upphafi en hann er fimmtán ára gamall það voru áhorfendur sem kusu um verðlaunamyndina konan veit ekki við hverju hún á að búast þegar hún er umkringd þremur undarlegum mönnum í bíl

óvart ertu búin að vera búa til stuttmyndir lengi já ég er búinn að mörg ár og stefni á að halda áfram ætlarðu að verða kvikmyndagerðarmaður þegar þú verður stór já ég stefni klárlega á það og hefurðu hugsað þér að fara í nám ég

er látinn sjötíu og sex ára að aldri hawking var einn þekktasti og virtasti vísindamaður okkar tíma hann lagði stund á eðlisfræði og stjörnufræði og fékk mörg verðlaun fyrir rannsóknir sínar hann fæddist áttundi janúar nítján hundruð fjörutíu og tvö sléttum þrjú hundruð árum eftir andlát

var meirihluta ævi sinnar í hjólastól og tjáði sig að mestu í gegnum talgervil ástæðan er sú að þegar hann var tuttugu og eins árs greindist hann með sjúkdóminn hann ræðst á og veldur lömun sjúkdómurinn hafði samt aldrei áhrif á hugsun og þekkingu

og hann hélt áfram alla ævi að fræða fólk um undur alheimsins og honum fannst mjög mikilvægt að koma hugmyndum sínum til skila til sem flestra

börnin hans þau Lucy Robert og Tim segja að hann hafi verið fólki innblástur bæði með snilligáfu sinni og húmor þau segja að hann hafi eitt sinn sagt alheimurinn væri til lítils ef hann hýsti ekki fólkið sem þér þykir vænt um leikfélagið verðandi í Fjölbrautaskólanum í

sýnir um þessar mundir stóran söngleik um Pétur

handrit tónlist og dans prýða sýninguna sem er sú stærsta sem f g hefur nokkuð tímann sett upp metnaðurinn fyrir henni er því mikill og öllu til tjaldað

margir kannast við hinn fljúgandi Pétur sem vill ekki verða fullorðinn þegar hann hittir Vöndu og systkini hennar eftir eltingaleik við eigin skugga upphefst spennandi ferðalag sem leiðir börnin á nýjar og framandi slóðir þau fylgja Pétri

sem sjóræningjar frumbyggjar týndir krakkar og óvæntar uppákomur bíða þeirra lokasýning á Pétri Pan verður eftir viku tuttugasta og annan mars Hilmar Snær Örvarsson lenti í tuttugasta sæti í stórsvigi í standandi flokki á Ólympíumóti fatlaðra í Hilmar Snær sem er sautján ára er yngsti Íslendingurinn sem hefur keppt á mótinu frá upphafi Hilmar byrjaði ungur að æfa skíði og þegar hann var tólf ára setti hann sér það markmið að komast á Ólympíuleika samtals voru fjörutíu og tveir keppendur í stórsviginu og Hilmar Snær var í tuttugasta og sjötta sæti eftir fyrri ferð hann vann sig upp um sex sæti í seinni ferðinni og endaði í því tuttugasta hann varð sautján komma þrjátíu og fimm frá Sviss sem náði besta tímanum og vann gullið nú er komið að

í síðustu viku skoraði Salaskóli í Kópavogi á Víðistaðaskóla í Hafnarfirði við sendum þeim spurninguna ef þú værir bæjarstjóri hvað myndir þú gera

lækka lyfjakostnað hvað leyfa börnum að vinna meiri pening fyrir skólana

var haldin í Kaupmannahöfn í fyrsta sinn á dögunum nokkurra kílómetra langir

sáust þar auk alls kyns listviðburða markmiðið er að opna rými borgarinnar fyrir list og vekja þannig áhuga fólks bæði barna og fullorðna á krókum og kimum Kaupmannahafnar við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst síðar